Kruvikäändjidel olõki-i nii suuri vaihit. Suurõmbaq vaihõq ommaq tuu, kuq suuri kruvvõ nä saavaq käändäq ja naaq otsaq. Otsaq saavaq ollaq kas säändseq lapikuq vai viieharolidsõq vai kuvvõharolidsõq. Väega erinevit.